Búweeti cum uleemp ţí untab cíwun pëweetëna ţënko. Mënwín bá këwín ţënko ţop kënjeej bëweti këweetëna konţ wí bantuwoŋ katim búweeti. Búweeti ací koo inţíj wí náfá kaleempëna ţí untab, kadu weetëna dukoo bëlayo, katoo, undusoo. Ţí mëfeţëbá këfíir búweeti, mëmpurir pëjej búweeti kaweetna ţënko ţëmënţandana ţun. Konţ búweeti awará mak ţí untab këru jënţanan ţënko.